سنة ألفين تنينا وعشرين متل كل أي سنة بلّشتا بي أمل إنّو هاي السّنة حا تكون أحلى لح غيّر فيا أصص كتير فيني كانت أنا ساويا حا طوّر حالي إتعرّف عا أشخاص جديدة بتستاهل تفوت عا حياتي بس للأسف من تاني شهر يلّي هوّ شهر اتنين <hesitation> توفّى بيي بدال ما فوّت شخص عا حياتي يصير عزيز على ألبي فئدت شخص عزيز على ألبي <hesitation> بعد صراع مع الوجع والمرض بي فترة طويلة توفّى، <hesitation> الدّني بدّا تكفّي الكل بيعرف إنّو الدّني بتكفّي ما بتوئف عا حدا بس أكد بيبئى غصّة فئدانو بي ألبنا بي ألبي كتير صعب بس الحمدلله عندي أمل إنّو لِقائي بالجنّة في إن شا الله وكفّت الحياة وكفّت سنة ألفين تنينا وعشرين بس أكيد زكرى ما مننساها كل سنة.